Unám ádiá udiá ákónóyó ádè unám èjièd. Èjièd àmi àdiá udiá ámò ákònòyò, ákònòyò kè àfò bu mu̱m ányé kè áfiá, bèn iwà átòbò kè áfiǹ ánim, iwá, èjièd ádè ámádá ikud ntèdè nte ásáñá, iwá ádé áná ásòi ámá ò ányé ásáña, ányè ádákud kè nyiong usung ámákaa iyèmè yèm iliòngò mè iwà átò ké nsè? Áliòngò mè iká ikidàd iwá, ná ányè ámákàa ké idàd iwá ádè itá áfiá ádé ánèkè ámiá ányè, ámu̱m ányè inuá ádè nwàk nwàk èjièd èsè mu̱m ákònòyò, èsuk èmu̱m inuà’m ibihi sin ukòd, èmum ányè inuá. Nták inuá ádè kè ányè ákè bén àkà aké tuák ké ugwèn áfiá ádè, éjied áfiá ádé ábimu̱m ányè inuá èjièd ánèkè ásè ádiá udiâ ákònòyò. Unám mfén ádiáhà udià ákònòyò ádè inèh, inèh àmi akpèkè mkpò ntòm ákònòyò, ákpèkè iwà ágwò ákpèké mbòkòk ékpò, àbiád mkpò akònòyo ntóm, ásé áfèfède ásiò asim ké isòng átiè taa. Unám nwèn si nung diá udiá àkònòyò àdè unàm èkòtò ukwó mbád, ukwó mbad ámi ásuk ádiá udiá ákonòjo, kpèkud ányè akònòyò ntò mmi mi atiè, àká inie idém nté ékpu mbákárá, Ikpá ámo átiè ntèdè, inièhè ntang, ànyè kpòn kè idèm, ádiá udiá ákònòyò <hesitation> ábóbòng unám ké ufòk ásuk ádiádià udia ákónòyò, ádiá udiá, kpèbi nám nó ánye èsòp ènyàm inàm no ésòp ényám ányé kè nkpade nkpede ini gákànyè diá udiá, ndiá ndidiá akònòyò ŋó ugwème, adidiá mkpó àkonòyò, eyò àchièle.